Moni an. Moni ma gauta. Moni ma, maena namo ma maena dika. Ena namo beh, oidiam, na daka baina gwa, na tauma ta bema tauram baita durua neganai, unama dia, vae- vaevae takaram bamona. Bema, anianiai o moniai baita durua. Negaida na, haidia ma beuram moni. Unabe, baita heniam, bema baita heniam, bema, henilaona ma mai kudouda idounai moni tahenim neganai, unabe namo bana ma begaukara laiamu, daka daka behoi laim. Bema, anian behoihoi laim, o behoi laiam sori ma ben- ma ena, femli ma beha- beha ubu laidiam beha duru laidiam, unama namo. O ma, daka boubou o ni gauin bamdia dubuai beheduru laim, unama namo. Ma moni ma- ma en- ena, namo haidia ma unu bana. Ah haidia beh, <hesitation> tauma ta bema esikulim ma, enidia korikorim, baine skuli, na gabe negadiai ma, daka, ena, skuli baineha ore, ma una murinai ma ia emama- ma euram ma bainela iuni o unu bamona, ia ma, behekwaraim una moni nama, beseiviam. Una ma ta. Okay, Bema tauma tana, moni ehenim, bema oi- oina- oi emuai na hegeregere neganai, badim tauna ma, bohari hari heniam. Ma iama bogam e- oi emuai bema, asiem dainai bedama, baina duru laimu. Okay, <hesitation> negaida bema, gaukara haidia bevaramu, o dava eva, birthday o, ini, daka event maragidia o badadia eheabim neganai, unam oise ma moniai ma, boheduru laiamu, <hesitation> i- igaukaralai taudia dan ma, boha dibadiam moni na ini bamona, dainai o gaukaram neganai, gauna lalomu idau- idoidiai, ini gaukara na bakara beh, <hesitation> daka una, ta- horana unukam, elaom bona program eha orem taiminai, unama tauma na baie moale bona, ma baie, ma tata ma baie- baiela ruma. Okay, moni, ia, daka- daka baina gwa, <hesitation> kererem gabuna. Ia- iena dika. Moni ena dika na, bema tauma tase oina <hesitation> blesimu una moni ai, bena oisena oabia ma, gau asian na ta ma boa kara laiam. Boa inunu laiam benama, bomaim community ma bomeha, regeamu. Kavabu boha makoimu, bohereva dikamu, hereva asiandia bogouraim. Unabe oitam, unabe oibe una moni beh, ma so ius, so- so dakaia namona. Okay ma ta beh, bema, Daka, na, moni na, boubou ai eato bena oisema oabia, ma, kara, daka, baso kara, o gaukaradiai, oha- daka, oha inuinu o, klabuai o, oha, heuda hanai o oitam unabe ma kerere. Na moni na, moni na oitam, ena namo beh, boheduru laiam ah ena dika beh, gau bo- abasio kara gaudia, unu daka una taimiai, ma bokaram. Dainai moni na, vaia moni beh moni, ga- ini- ina nega tanohom, gau iboudiai na moni. Gau- gauta taura heniam, unana moniai baita hoiam. O gauta, ta- taura dikadikam toh, asi eda nega, ma unama baita noinoi laiam, unama, ma iha louna ma, ma kerere. Badina, <hesitation> oi dina, di- dina elaom, hua elaomu, bema oina moni ihalouna na, o- ometaum o, asiemu, unada lalo hekwaraina bokaraiam. Benada, bema natum ema mai, oha aonega dia, bena una, esikuli namonamo, bena hai beha gaukaram, bem, idia bema- begaukaram lalonai bena, oi ben- beh- edia moni beh peidiam, oi benarimum, nabe, namona beheuna. Ah oi bema idia maragidiai bena moni eh, oi- moni na idia na, o so- so tritidia namona eto, hanainai o- omaim ome, da- dada- nabe moni ena, Daka kerere gabuna ta beh heuna. Una daka, kara asiandia bokaramu. Bena femli lalonai da heiriheiri, na daka heatu, da basta noho namonamom. Nega sisidia baita kompleinim nega, ma belaom nega ta, ma baita- baita mainom ma, koikoi karadia ma baita karam, gaube ina beh, laloda beisihisim, toma ta- siboda ma tahekoim ma, ta- tamaurim. Unabema, moni ena, dika, part na ta ba- ma unaia. Dainai na, tanohom, mai- mai eda, baita- bai- baita daka. Asi eda, da baita noho. Ini bamo